والله أول شي راح أزور العائلة يعني أشوف كيف شلون كان يعيشون في السبعينات، يمكن أشارك في بعض <hesitation> الأحداث الإجتماعية المهمة يعني مثل الإحتجاجات أو الحركات المدنية اللي كانت موجودة وقتها بنظري هالفترة كانت مليانة تحديات يعني لازم أتعلم شلون واجهوا المشاكل اللي مروا فيها.